راهو أنا لو كان جيت كبرت في العمر وجيت راح نموت زعما يخيروني بيني أنا نموت ولا شريك حياتي هو الموت راني باش نخير شريت حياتي هو لي يموت الخاطر الله غالب ربي راه خلقنا حنايا فطرة فينا وكاع نحبو روحتينا الله غالب يعني باش هو يموت وأنا نبقى موراه وهاذي هي الحياة.